بأحد الأيام لاحظ طفل باب غريب ظهر فجأة بزاوية الغرفة أhesitate الطفل بالبداية لكن فضوله تغلب عليه فتح الباب ليجد ممر مظلم يأتيه ضوء خافت تجدم بحذر ليجد عا- عالم سحريًا مليئًا بالكائنات الغريبة ألتجى هنا بحارس عجوز أخبره أن هنا هذا العالم يعكس شجاعته و